Ny lazalazako hoe kolotsain'ny any Etazonia, ny haiko zao hipop hetsiky nataon'ny tanora zio taloha tany nisy raha nitakian'ny tanora de nisafidy zare nanangana vondrogno na fikambanana tamin'ny alalan'ny hipop io.